Laataaki leydi Naajeeriya nder leyɗe ɓurduɗe ɗuuɗal yimɓe, non pijooji maɓɓe ko pijooji ɗuuɗɗi. E ɓe ngaɗa bana <hesitation> fijo latuki ball- balon walla mbi'en fuku no woɓɓe mbi'irta-ka. Nden woodi bana durwooɓe, woodi bana balon juuɗe e balon koyɗe ngu mi haali naane. Woodi fijo durwo ngu woɓɓe anndiri boxing. Woodi nguu ngu ngaɗirteengu- ngu Hawsa'en ngaɗata walla mi wi'a gaɗeteengu to Woyla Naajeeriya, Dammbe wonɗon ko anndiraa English wrestling. Nden woodi bana <hesitation> pijooji ni juur. <hesitation> ɗi ɗon waɗiree woodi bana waɗirooɓe - doggirooɓe maasinnji, doggirooɓe mootaaji, doggirooɓe keekeeji. Fuu e limtiree nder pijooji ngaɗeteeɗi hannde-jaango to leydi Naajeeriya.